ජීව දත්ත පත්‍රිකාවක් සකස් කරනකොට <hesitation> ඉස්සෙල්ලාම අපි අවධානය දෙන්න ඕනේ <hesitation> අපි මේ ජීව දත්ත පත්‍රිකාව සකස් කරන්නේ <hesitation> අධ්‍යාපනික ආයතනයකට දෙන්න ද <hesitation> නැත්නම් <hesitation> වෘත්තියකට අයදුම් කිරීම සඳහා දෙන්නද කියල. අපි මේක අධ්යාපනික ආයතනයකට නම් දෙන්නේ <hesitation> අපේ <hesitation> කැපී පෙනෙන අංග විදියට <hesitation> අපිට <hesitation> අධ්‍යා <hesitation> අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් <hesitation> දාන්න පුලුවන්. නමුත් අපි <hesitation> යම් කිසි රැකියාවකට නම් අයදුම් කරන්නේ <hesitation> අපේ රැකියාවේ තියෙන අත්දැකීම් තමයි <noise> ප්‍රමුඛ වෙන්න ඕනෙ. ඉතින් <hesitation> රැකියා <hesitation> ජීවදත්ත පත්‍රිකාවක් ගැන හිතුවොත් <hesitation> අපිට මුලින්ම දාන්න පුළුවන් <hesitation> පහුගිය අවුරුදු පහ තුළ <hesitation> මම ඒ රැකියාවට අදාළව <hesitation> ලබල තියෙන අත්දැකීම්. ඊට අමතරව මම මේ අයදුම් කරන රැකියාව හා සම්බන්ධ <hesitation> මගේ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් එහි දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ තියෙන කුසලතාවයන් <hesitation> වෙනම <hesitation> <noise> මේ ජීවදත්ත පත්‍රිකාවේ දාන්න පුළුවන්. ඒවගේම <hesitation> මගේ භාෂා හැකියාවන් මේ ජීව දත්ත පත්‍රිකාවට එකතු කරන්න පුලුවන්. ඒ වගේම මගේ විශේෂිත ජයග්‍රහණ <hesitation> ශිෂ්‍යත්ව <hesitation> සම්මාන වගේ දේවල් තියෙනවා නම් <hesitation> ඒවත් ඇතුලත් කරන්න පුළුවන්.